Ny haran-dranomasy da manome fiarova, toera fialofa, ary toera-pivoara ho an'ny zava-maniry sy ny biby an-dranomasy agny. Io koa da manampy amin'ny fanatsara sy ny fiveloma amin'ny alalan'ny fandotoa sy ny fi- fangaroan'ny zava-manan'ay.